إيه بجول مثلاً ثلاثة وأربعة وخمسة، عندي ثلاثة وأربعة كام سبعة، أوكي سبعة وخمسة هذي طبعًا شلنا اثنين هنا على جنب وصارت خمسة وخمسة عشرة، وبعدين جبنا الاثنين، صارت إيش؟ اثنين وعشرة صار اثنة عشر إيه، أي رائع.